Bueno espejo nja njani ñoxan xachi kanoxhijan espejo yuanchi kuu ndini kuan ndiyo ho nonduyo nuu njamaxa kuati maxanjiku xete njainuxa inujinimi njinuxa xuni espejo yuan xhite njuni kute tetanda njavaxa honja kuu an espejo yikuan xuapanxa njamanate espejo yuxuan enun ina kue taxayande nduna xanakue xoyoxo espejo yikuande yikuande kuu yutata kuxao yukuani kuu espejo yuu kuan espejo ndakantando nrivi yama nayivi nja'a njaka tin espejo yikuan.